Ajpek' porque la'ayti' ku- kuyaan ti tulakal k'in ti kiwotoch ma' a' la'ayti' kuwawat la'ayti' ku- kukänik ti otoch y tulakal mak.